جے کر اسیں فریج بارے سوچدے آں تاں ایہ کئی طریقیاں نال ساڈے نال جُڑیا ہویا ہے۔ اسیں ہر روز کھان پین دیاں چیزاں فریج وِچ رکھدے آں اس کرکے ایہہ کار دا <hesitation> لازمی حصہ بن گیا ہے۔ ٹھنڈک کارن کھانا لمبے سمیں تک سُرکھیت رہندا ہے تے بیماریاں توں بچاؤ رہندا ہے۔ جدوں وی کُجھ کھانا یا پینا ہوئے تاں فٹافٹ تیار مِل جاندا ہے۔ کار وِچ ہمیشہ ٹھنڈا پانی، پھل، دودھ سنبھال کے رکھیا جاندا ہے۔ جس کارن سب ممبراں نوں آرام مِل جاندا ہے۔ اس طرح فریج ساڈے سکون، سہولت، صحت اتے روزانہ دی زندگی نال ڈُنگا جُڑیا ہویا ہے۔